ס'דא אסאך אנדערע מינע. ס'דא <hesitation> מייערן קיכן, מייערן קעיק, רעד וועלוועט, קאפי קעיק, בירטעי קעיק, <hesitation> ס'דא ספאנדש קעיק, בראוני קעיק, מארבל קעיק, שיפאן קעיק, <hesitation> אייס קריעם קעיק און נאך אסאך אנדערע מינע.